L'event furmatìu dë mia vita al e stait cuandi a scola l'uma fait ën convegno propi sü l'agricultüra, cuindi al propi piazüme përché a i eru dë coze che mi savìu propi pa e lur al an dime cume al era la realtà di fatti